﻿A kumiyakai koga p’ali Sinakai Ci mbunau ghankwa p'ahi Sinakai tini dinghuma na’a ma sinna wuyanu ma pa Wuyanu kai yani bu ndaka tama Waku Sinnau wu ndaka uunusu yani buwu ndaka p’a wa sinnau Caba sinnakhi ci mbunau caba biya tsagyi Kwanya Waku Sinnau to pu ghamu ca chi divunai hin ndaka tsigga kwanyu khin tirwu amma ghan wa Sinni yani cin wani ba wu ndaka uma ti Sinna Sai wa dava injikhu in kullina sai wa naha a Suppuwi amma wakwa Khin Sinnakai ghammu Cadi divunai hin ndaka kiya fatau hin ndaka kiya kirayiya hin ndoka kiya limayiyan ba yani ba hin ndaka kwa umma di kutighu hin bu chin shin ndaka wuuu kuʒa p’iyatina Ghinshin ma a ndaka kuʒa p’iyatihinu Sinnakai bu zha gwamanu hi fakhi yaba zha Vinaghun ta taa vinahi ghankwa Sinnakai mi bu ndaka buyu Sinna lthin gwan hi Sinahi ca danu Sinakai bu biya Subu wulthin nighuma Wu bilthin hi vani ma daga di yuuwi tagh Nageriyi. Hi bithin ghi Sinakhai ghi Kuma Sinnakai hi tashi gma hi kumimu mamigwan ma pi’ tsagyi wi p'iyatina ma pi ghanghun gwan ghicitha sinakhai bu zha gwani lthadi wi wa Ithada. ﻿Ta inbunau wi wu ndaka umi wi wuyani Waku Sinan ai ghiwu ndaka lthada ma wa ndaka kuʒa p’iyatasu ghihina sinakhi bu biyusi a cimu fulkai ma tsiga ma cina gwamani khi Kalpughuumu, wa bu bawu pari ghihi di sinwi wu ndaka Ithada Wu ndaka p'a gma yau tahiyi bu ndaka gwawi di wi Wuyani Sinakhi bu biyusi wee ghaukwau sinnakai da Kayi, ma tahu vinahu gwamani Vinaghuma na ni kwa Sinnakai ghi ndaka p'a har ya gaba tsighuni har muna buja wali kidikidi ti suban wu ya ga kuza ghumu din sinnakhi bu biye we'e Kwahi Sinnakai hi ɓayakai Kwahi Sinakai hi divuna kwahi sinakai a ndaka biya wuyan wani ɓakwi bu ndaka kwa gwaghuma muna naha cunwani dahi subu Sinakai ya ɓakwi amma Sinakai ci ndaka biyamu din lthiniyu wu za wa ndaka ko Bauchi ma wuzaWa ndaka miyi mdu amma Sinnakhi bu zha wa ndaka kowa ndaka kowa ndaka miyi ma'u <noise> wali bee.